Argelia ko jae omocoloniza jae Francia siglo diecinueve pe Argelia omogana indepemdencia milnovecientos sesenta y dos ˂hesitation˃ yavaete oñoraro reta erei ko oiko como republica oime y korepoti ikavi yae oime gunoi petroleo.